Sun pa d'acordi a giüghé d'soldi ën lë sport, ën le gare spurtive u ën le cumpetisiun d'le bestie perché ün a pöl perdi tanti soldi e a ven cum ün drugà perché ün a völ sam- sempre giüé d'pi e gagné d'pi, ma a risca dë perdi